क्लियोपात्रा इजिप्ताचें अखरी फराओ असलें। ताचो जुल्म एकोणसत्तर बीसीई वर्षा इजिप्ताक जालो। आपल्या बापूचें मोरणा उपरांत ओत्रा वर्षांचें अस्ताना ते। फराओ जालें ताका मार्क अँटोनी हाचे वागंदा तीन। भुर्गी असलिंत झुजा वेळार ताणे आपणाचोच। जीव घेतलो ताच्या हे मोरणा उपरांत इजिप्ताक। <hesitation> सुटका फाव जाली।